Ájén ékà àmi, áñioám mmiin tọ̀ñọ́ àmi nkémànà sá ñkemáñà àkpá úfọ̀ ñwèd, àjén ékà àmi ámàná ádiwo nà ñka ùfọ̀k ñwèd ñwen, ànyé ánnǒ àkpòhò Áfró-àfró mkpọ́ séjém Kúfọ̀k ñwed ádè ànyé ánnǒ mmien únwàm. Ájén éká àmi mkpétiè idúhá ámi midiáná mkpọ́ ajén èká àmi áwiliọ́ñọ́ mmé médiá mkpọ́ mmé ndiáyá. Ájén ékà àmi ásè ákàkà ùtùà ntom áká akédeb àfọ̀ñ, ábén álád ánsọ́ mmieni, ájen ókà àmi ádé àñwàm mmien ntom- ikpimáñikọ̀m idém ákpéndọ́n̄ idáhàm, ájén ékà àmi ádé ànsiwo imbén nyién iká iki inyinñà, ànyè ánùñ àwi imbó nyien nnám ntôm nnám ntôm jak ádé sifọ́ nè àfò Ájén ékà àmí ádè ádè ágwó añwámmá mièn ámi ntiègè mi mfin ámi.